“आत्मविश्वास” शब्दकि बारेम सोचतपेति मिर दिमागमे सबसे पहिले आत्मसमर्पण, विश्वास और अपन क्षमतामे भरोसा आत हए । आत्मविश्वास कहोक अपन करनिया काममे, अपन निर्णयमे और अपन क्षमतामे विश्वास रखन हए । जब हम आत्मविश्वासी होत हएँ तओ हम चुनोतीन्कि सामना करन साहस और शक्ति पात हएँ और हमके पता होत हए कि हम अपन लक्ष्य प्राप्त करन सक्षम हएँ । आत्मविश्वास केवल बाह्य प्रभावसे नाए जा हमर आन्तरिक भावना और सोचकि परिणाम हए । जा हमके आत्ममूल्य और आत्मसम्मानकि आधार देत हए । आत्मविश्वास आदमिके अपन विचार, भावना और उद्देश्यप्रति इमानदारीपूर्ण और दृढ बनात हए, जोसे जीवनमे सकारात्मक परिवर्तन और प्रगति मिलत हए ।